Alohan'ny hanambaly fa mipetraky andohategna ao sandrany hoe manao akory ty fomba hamelomako ty valiko toy amin'ny anako toy. Ary dinihy tegna koa hoe valiko ty baka aia? Manao akory ty longony? Manao akory ty babany? Manao akory ty reniny? Manao akory ty ray aman-dreniny? Manao akory ty toetrany?